Kalabari na fiye̱, buru omi, imbana emi, iku emi, gbon meni ye ane̱ otira, otira emi. Mani ayima iyani soba saka i̱ buru soi bebe. Isani fulo soari bebe iburu me̱ ekiba iburu me̱ ekite bebe ike opobio sama ike opo mẹ bo samate bebe i̱ fu̱n ke̱ swaba ibo sani ke̱ swaba, i̱ piki ayo ke̱ swaba, piki flo belemaye ke̱ swaba. Iyani swa̱ saki i piki inji irite inji ania-nia iwo inji ke̱ swaba. I ke̱ swate ani deri wenite igbon dikiba, ani lokote-e ane̱ ani biate̱ i sin kuroma ba i̱ si̱n kuro miate i̱ meni ani puba pumaba meni pulo ke̱ asanaba te̱ meni fiba ifiye saki ipiki, <noise> isani fulo me̱ so̱ saki i̱ piki ekeni ke̱ swaba te̱ ifiere saki ipiki sani fulo me̱ na anina sinye. Arusun me̱ kuma i̱ inete odu ke̱ ani fiba odu me̱ kalabarina odu inani yien-yien ke̱ ani soa-a, kalabari ke̱ swaba i swate ani deriye saki i i̱nji̱ me̱ sikiri swate̱, iwo inji o irite inji i i ete ke̱ odu me̱ mi̱e soba, i sote̱ bebe-e̱. Ani biate bebe ike̱ arume fiba ani saki uku me̱ so̱ i sote̱ bebe̱ i̱ i̱nate ke̱ sani fulo soba inete piki ibara la-a bebe-e ipiki sani fulo ke̱ aniyebiye ibara la-a bara. Sani fulo me̱ ane̱ iyani eki swate bebe ani dariye saki i sani swate, i flo belemaye swate̱ i inji, irite inji o iwo inji o, ike swaba. Ani deriye saki i piki ani gbon-gbon diki ani lokote bebe-e iyani sinba i sirite bebe-e imeni bo ani ke̱ pani bo swaba i ke̱ paiu bo swate bebe-e ipulo ke̱ asana, pulo ke̱ asanate ani fiba. I ke̱ sani fulo sombe-e i fiari saka i piki sani flome mie sinye. Ani saki inbaname i inete kiri doko dokomaba ke̱ ani soba i inete pele gboro-gboro ma ke̱ ani soba, imbaname i soi saki i inete ke̱ sani flo soba i pele doko dokoma bebe-e, ani de̱ri̱we ni bo gboritiri late̱-e̱ be̱e̱ i sani na fun na, pulo na, ayo na, piki fulo belemaye̱ me̱ ke̱ swaka, swate irite inji ibara la-am bebee iyanan be̱be̱-e ikani pikiriba piki pulo me̱ ke̱ swate ani pikiriba, ane̱ ipele doko-doko ma we̱re̱te̱ okome̱ ke̱ ani̱ ye̱ba. I piki̱ ke̱. Pe̱le̱ kpokoro ma we̱re̱ be̱be̱-e̱ i ke̱ sani fulo me̱ mie yeba, i sani ke̱ swaba, i fun ke̱ swaba. I piki flo belemaye me̱ mie swaba. I swate bebe i piki ani dikiye, ani luko te̱ bebe-e i piki sin kuromaba i sin kuro mate-e i du panibo swaba, meni pulo ke̱ piki asanaba, i pulo me̱ ke̱ asanate bebe-e i fie saki i piki sani fulo me̱ ke̱ anina fie̱. Ani saki otirame ane-e iyani ke̱ belebo swaba, ani kala darite-e be-e ipiki sin pakamboba or iyanitemi ba, itemite be-e i piki sin kpo beleme bo swaba i kpo-o belemebo swate-e ani derie saki piki dikiye. Ani kala darite bebe-e i weni sin ani pakambote sin ani temiba, itemite bebe-e ikpo yea bio swate. Ani saki flo me kalabarina flo ani i isam ke swaba, i ingolo ke swaba, i ofingo ke̱ swaba, i ingbe ke swaba, i meni iku ke ani pindemaba. Ani dariwe ni-ite bebe-e i fun me dikiba, i fun me dikite fun me i nina kurete bebe-e i bari jein fun swabia i ke̱ i fulo belemaye me ke swaba i ke̱ swabariye ingbe na, ingolo na, ofingo na piki isan na.

Ani saki kalabarina odume so bari ye me̱ ke ani na swa fiba, kalabari na odume i inete iwo inji ke̱ ani ani soba, i piki inete irite inji ke ani so ba kuma i meni-meni bekinapu̱ meni-meniye me ke ani sobiya i ke ani sobariye ane inji me̱ na, ayo me̱ na, fun na pikj pulo na ane i kalabarina odu soi i bekina odu soi bebe-e ane i menimeniye bekina meni-meniye me̱ ke̱ anibo swabari ye. But imeni kuma imeni kalabari na ye soi bebe aneme i swabiya ane imeni ani sinbo ani sin te bebe-e̱ i du panibo swaba swate onunu buwe pani kiriwere i aji ke ani du fiba, ane fiye angame. Anisaki kabarina miemieye kura kunoma saki goye-goye wa ti kon, inaogbo ti emi. Owu ti me̱ ane̱ owu me̱ gbinba ereme na oyiapu owume ti te wa ke torubeleari eremina ogbo iunpiki bi̱te̱ i̱nwi̱ne̱ba. Te meni piki toru sinyeme oloba mai̱n oloba te̱ sekiba i sekiye saki ina konju ane jikei akwa me fiye bara goye-goye ane i piki dikite piki sikiye. Te kura te me wamie kon. Ani saki wapiki minji okiye oki̱ te̱ kon, wapiki isamtan te̱ kon, wa kangara dorie. Kalabari na miemiema goye-goye kura kunomane wa ani yea. Kangara me ane i mu ibike peleba i ibike me pelete-e i ani inweniba, i ibike inwanete bebe-e i weni sin sonoma sin, ania-nia esenia sin or oyi-maifinji kuromaba, i kuromabaki i mie-ani doriburoma saki i ayi̱nmate̱ i pikike̱ osi-anga buromate. Okome yea wenite̱-e̱, iheriba kangarame bi̱nte aneme ane wake i̱nji̱ ke̱ opu̱ro̱ ire̱ye̱. I pi̱ki̱ jai opuainji iri̱ye bebe-e, i so̱ngu iriye bebe-e i bala kiraba balame ane i ke anitolu bariye ke̱ songu me̱ to̱lute̱ ke̱. irebariye ani saki edini i piki edeni mie yana ba ike edem ogono gbanabo te̱ fini swa ani piniba. Finime ane ani samuno mate ani irete inji mie sob arie, asan me i ke̱ kangarame bo siraba te ke edenime gbanate ifini sira anippiriba finime finilaweni saki anibo samunoba ani samunosaki ani bo erite asan sote erite opuro site. Injime so dokokowere inete ke kangarame bio mie saraba te piki ireba isam mw inweri bebe i cana oloba i juin oloba ipiki aru owin panga mie oloba ipiki aru okiba te muba. I dokuma omu i bu so te bebe-e i tekote kuroba i tekete kurote bebe-e isma me eriba, jasiki i mukuma ani sira bin were jasiki imenji weni terome ane ipiki gbere gbere erite tan, jai sira bim were yeme piki doko doko were i inate ani ogboku kpokoro te ayi selete okiba japu piki selanate ineriye-riye tan ane isame lila ogono so wapiki isam minji fate bebe lila me pakaba, lila me pakate-e i isame eriba te gbe̱re̱-gbe̱re̱ mie saki̱ba. Then bi̱le̱ma isam pliki emi ane minji me kopuwere ogbo ane o minji me kopuwere rotebebe-e o bilema bilemate ani tan ba ane wake̱ isam me mie fan bira. Ani saki opuro me ongura ane inkari bia onguro me i ma sin yanaba meni piki mu onguru igbo me mie feba, iyo ongoro bo me mie fete bebere i ani yeba. I yete bebe-e onguro ane wa ke oputo bai, i ma sin peleba i masin pelete-e iu meni onguro gbo <noise> me ke ani bio suwaba i ani bio swate ma bo ane onguro fonoe, i aruke mjba ike mu saki ifonoba ifono saki opuro me ani bo soba anibo sote-e ane opuro ani wake̱ opuro baibara, asan me wake̱ ani bai bara ane buku̱ru̱ i buku doriba teke muba anemeso aru ane i ke mubariye i arume ke mute̱ iyokolobio soba iyokolobio sote bebe-e i ane i daba, ania-ania i bukuru me ke, i daso bukuru me paki dudu sein bari ye. Ane̱ i̱nke̱ pi̱ki̱ asan mie̱ bai bara, inji me̱ so̱ aru me̱ inpiki ke̱ mue, aneme ane̱ fono igbo me anemeso mapu̱ jasaki tra apu piki mue gborubo ogbokoku olio gboru ma akakno olio te info oi infono bo minji me burote anga bolate-e inji ma imeni kolo-koloba igbo me bio suka iyima imeni piki mie sinba, teke ye ba. Ani saki inpiki ari̱ ke baribo inji emi, ari so inete mu ane me so aru ane ipake pakawariye, teke ari me kuromaba ari me kana bo ane. I ina suka-suka. Iyo̱ oson ke baba, i opuro ke baba, ania-nia kenge, atangbali-gbali̱ so̱ inke inji bai. So ike bii me bio sukate-e igbere-gbere si̱n koromaba. Sakime ikoroma famate-e sakime la-ate̱ bebe-e i̱ piki mu̱ ani sinba. I ani sin saki tamu̱nobe i̱bomaba enebaka i̱ pi̱ki̱ i̱ku̱ma i̱nji̱ baba pi̱ki̱ bi̱obe̱ le̱ma wari̱ bo̱ba ane pi̱ki̱ i̱nji̱ anga.